اوسو تی تعلیم در ٹیکنالوجی ھر پون در استعمال اٹینی سی موݜو کمی کالو در ٹیکنالوجی ھر دیشہ اسانی اٹینی

آسو دیشا آول کامیک ہنو انیس کئی پوش کال موݜوتی لا نیٹورک نی تھیسو، سروس کوروم نی تھیسو، چین الحمد للہ کھمبا خاص ریچے جھالی علاقہ در بئی۔ نو ہر دیشا در کوروم تھینو، گوٹ پہ گوٹ کوروم تھینو۔

اسی دیخلق بیگ کی پسی نی گنبین کی سنت چلی نی عنی اسوة ساد خلق ہنیاسو بیگ شودی نیش

کوئی تمو جیبے در موسیقئی اؤ دیہانی خوش ہنی، خو آسئی جیب در پخوانئی شاعری اؤ چینو شاعری در لالو فرق ہنو۔ پخوانئی طرز شاعر کامیک آسی سی تمو موسیقئی اؤ دیہان لالو خوشاریناسی۔

سہ اسئ آنا ڈاکومئنٹ ہنو سہ اسئ ملک کئ ھم پر بئ او اسئ گھانڈی ملک کئ ھم پیر بئ سہ دیشادگردی یا کپرشین ھم بیلؤ لیلی شے اسی ملک پیر بین